D'Argelia pos una d'ellas es la fiesta del sacrificiu del borregu. Dura tres días, es una fiesta de renovación i renacencia. Se hazi un bañu ritual enteru. Se hazi una oración i aluegu se sacrifica'l borregu. Alas vezis tamién se matan cabras, vacas o mesmu camellus. Endispués se comparti la carni con amigus i familia, que s'ajntan pa comel. Tamién se da una parti palos nessecitaus, se dan presentis los unus alos otrus. A, i tamién se ponin un hatu nuevu essi día.